في أحد الأيام <hesitation> عثرت أميرة على <hesitation> كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامضة في مكتبتها القديمة <hesitation> تشير إلى مكان في الغابة المظلمة ويقال إنو فما كنز مدفون رغم إنو الأساطير المخيفة عالمكان هذا معنتها تقرر الأميرة المغامرة وبعد ساعات وصلت لطرف الغابة وقات إنه تكون فما شكون يتبع فيها.